مهم جداً دراسة التاريخ ودراسة التاريخ البلاد اللي نعيش فيها <hesitation> علشان في أي لحظة ممكن إننا ننسأل عن تاريخ بلادنا <hesitation> لازم يكون عندنا معلومات حتى لو بسيطة نقدمها للشخص اللي سألنا.